Bueno nu ja'anchayo nta'ayo ku kuantiúnyo nanani ja ka ka'an káchi jín jín tau ka ka'an alcohol ehh yuan ku a kuatiúnyo nava su kuúyo sa'ayo cerrar herida nakachaayó herida nu ni jaáanchayo nta´ayo te ku sa'ayo kurar mayo chi nava ma ku nankava nanani in kue'é xaán nankava te kuñu'ú te saaga seguir kiɨn.